Ngue nguei kachu kenrai ijole ndi'om ujun nayuu januu nuyuni ndipilla chi atu atu jun na'ayi nika cosinar dame salten ihá do salten daniunro naninre xa'a salten ndame aluminió há toda bien achaka xhenrena ndeniunu chi ndayujun ndande nanju tei mejor na chinei na'a ndechina nduju nuni di'ó menine cosinar ndenanme'e uun kidii ñuu, kidii ño'o olla de barro nani ña'a español de mixteco chí kidii ñoo unani ndiá keneni barro denainia ndetngua nee olla ndatuu ihó, nduan ndute hé ndoncha koche ndenió meneina ndeini de barro nguteinia ngo onixhi mejor ingachi atuu cancer ndanguu ñadena tevixna olla ndia nachen duu menga ndenachechi inka perjudicar ndamien jun ujun salten ihá ndamme preter yaya kei ngonde chii anetui namo'o nadetu ngaichi ndame nune je ka'a, nda encuestar meka kue nani xhiunan men todavia hoy olla de barro damen plato de barro ha comal de barro chiña yi nayun ayimechi naame'e chia ndace ina chi ndimia.